Niny rabosy ndreky, aretin̈y matetiky mpahazo irô miramira niny- niny amboa tiô in̈y fo zen̈y irô zen̈y matetiky mivalan̈a, aviô mangeringery matetitekiky zen̈y koa fa misy rah zen̈y tsy zakan-drô zen̈y raha nihoanin-drô, avô aminjay koa zen̈y, irô zen̈y matetiky malemilemy tsy mihina abôkaiô ma- efa zen̈y edy e mandoa.